Ny fomba tsotsotra hanazavako ny fanamboarana t-shirt amin'ny landihazo de tapatapahana angalana hendriky amin'ny maha t-shirt azy aveo zairina de arakaraka ny sehatra, misy manjaitra amin'ny miliny, misy manjaitra amin'ny tanana.